Itlarning do'stonalik darajasi zotiga qarab har xil bo'ladi. Masalan <hesitation> uyda boqiladigan itlar va yovvoyi itlarnin oladigan bo'lsak, yovvoyi itlarga qaraganda uyda boqiladigan itlarning do'stonalik darajasi yuqori bo'ladi. Chunki ular <hesitation> uyda boqilganligi sababli o'zining egasiga yaxshi muomalada bo'ladi.